A ndaaran kulle kumbinooje neɗɗo dow ndiyan hono saayaaji ɗi ɓutataa en walla sifoŋaaji, walla bidon. <hesitation> ɗii woni ɗi hakkillan waddi jooni banngal kulle jonkaa kumbooje dow ndiyan